كتاب الأب الغني و الأب الفقير لأن اني اعرف شنو هي الطريقة الأذكى حتى استخدمها لأستثمر اي فلوسي لأستثمرمستقبلي فهذا الكتاب اني اقترح جميع الناس انو تقراه لأن راح تستفاد من عنده هواية.